<hesitation> Azafady hely ngiahy mpivarotra, <noise> zah io manko rô ôh, mitady lamba amignare akato, tiserta fô ka raha tsisy antognona agnah izy toy ndreo, <noise> ansa na isaka mikomandy za ke <hesitation> possible mahazo le fagnaoko agnà, dee oviàgna akeo zegny mety mahatonga arivazy anare?